Tamata wa do ina hede akuise mamau ina lumei mane mata mahono ya ina lume hapiase mo de pai lete lete senama mahono iya ine lumei yo eisoa. Na ina hede fana wemi hano emi ine mata tuka mahono iya ina lumei helala emo koise mamau ina lemeu hohoe paye tamata sai apuwei kaiheke mo tamata akuise ma'a lumei wa wai, wai wai du elu mei ne le pae lete lete pedi pekai mata tuka siloi si ele pehe mai na'a ulu mamo.